Ndikka mi dulla noppi gam mi waawai mi metida e himɓe dow ɗateeji jangugo, binndi e ɗate luttuɗe. Ndikka gite, to emi mari gite kam, mi yiyai mi raara ko ɗume fu, mi wolwirai e juuɗe, honnduko e gite.